ଆପନୋଂ କିତେ ପ୍ରକାର ସୌସର ଵିଭାର କରନତେ ହୈଂ। ଯହାଏ କୁଛ ସୁଚୀ ଵଧ୍ଧା କରନତେ ହୈଂ। ଇଠୀ <hesitation> ଟୋମାଟୋ ସୌସ କିତେ ପ୍ରକାର ଆମେଂ ଵିଭାର କରତେ ହୈଂ। ତା ଵିଶରେ ପଚଲା ଜାଏଚେ। <hesitation> ଏବଂଗ ଯହାଏ କୁଛ ସୁଚୀ ଵଧ୍ଧା ପର ଯହାଏକ ମେଂ କୋଈ ଜାଏଚେ। ସ୍ଵାଧର ମିଲେ। ଜିପୋଈ କୀ ଖୋଟ୍ଟା, ରଗ୍ଗୋ, ଇପର।